ọ ta ɗiyọm mọn ɗizin, noṇ-noṇ aṇga wụtẹnum anaṇgimu ongo ti sum nam mụwaị ween waa mọ yi Paiɗai.Ɗam ɗiinom mọn ɗizin, na yaazi wụdọ, ṇana par waa nam mọn pọ Paiɗai, ọkọm mọ na yaan wụdọ ọkei a kede. mọ na nẹ maṇ ɗọk, nam mụwaị gan ween waa mọ njaana, kan lịye pakni da yilli ween waamọnjaana. ka mu liik Paknida yillim, waa weej waam yini paiɗayim, aṇki anaṇgimu nẹẹgọ ka mini Par waam mini Paiɗai, waam mini sạa nam mini wokun lo̱o imu se waam noṇ-noṇ aṇga waam ọkọm mọ ween waamọjaana nam mọyi sạa, ọk mannoọm mọ na ween wanmọnjaana nam mọna sạa, na yaaji wụdọ na Pari da yili aṇki mam gan par waa mọ njaana kan parin da yili. ọ tẹrẹm kunuṇ yaa, am gan wugduyi,, ka am pai pọ pido, am pai pọ pido mọ yaa min ween ọbọk waa ma pọrtu, min ween kwaka, nam min gan kaarẹ, min ween ọbọk, waam mini paiɗai,̣ am pai pọ Pido <hesitation> kobuto, tẹrẹm sẹrai, am watọn takin amụm min gan yaan soọ, am wạtu mini wa ya soọ, mini wa yaadụ korot, mini yaa korot, min ɗọon ka yayi nam mini yaan wụdọ, mini ɗoon ka yaya min yaan tọọbi, mini yaan tọọbi am wudgonki, am wugdu min wam pidi wụdo, wụdọ a Kẹr Kama, mam gan nẹga wudọ mụdọm, a mụdọ a Silip, wụdọ a Silip a̱a Kẹrkẹbẹ kak kẹrụ kẹkọ ndam mọga wee waa mọga Paiɗai, mọ a pidim mingan ween waam mini Paiɗai, min KẹrKẹmụ min li Pakmu da yilli am wugdu min yaa sọo. waamọ njaani pọtu,̣ min wan ga wụdọ, ukum ɓaan mọllọm nẹẹg tobo ka mọ ya yaa kaara na taịjẹ wụdọm kọɗịm kọrọk ɗa pọrram mịyẹ wai Kaar ki, mọ kaar ki, amum gai wugdu ka naɓa na taijẹ nam waamonjaan kotuk illọ, ọ mọ Pudun pidi nam ma ṇkunuyi ka a ɓụka, na taijẹ ɗoon yaya wud riiko yatkọ na tẹ ɗoon yaya, mu wai kwa Pọ ɗoon yayini kanụ kam sawi mọ yaa kan rwa rwasi, kan ɗoone mamụm ɗa, mịyẹm ɗam yaag wụdo wọdi kọṇ gụlị waamọnjaana kọṇ gụlị Pụụtọn Kọdịijẹm mọ mịmọ jẹ. ọ ọkọm mọ na ween waamọnjaani naṇ wụd sạw, naṇ wụd yaụ-yaụ naṇ wụd kondo, ka kol wan gai nan wud adau, non ko nasẹla aṇga ọkọm gan yaan wụdi, mọɗọ kan sọyẹn ta tẹrẹm sẹrẹi, Pu̱udun tẹrẹm Parpada kọɗim gan Petun, saụ kọɗim am wugdon aṇ sọyị pụdụn kọɗịm tẹrẹm salị ɗọk. kọdim gan petun, ma yaụ yaụ aṇ sọyị miyem sọọg laṇ tẹrẹm peloụ aṇ saan yayaụ, miyem sọọg lang̣um, tẹrẹm parpada aṇ saan yayaụ, miyem wangon tẹrẹm lamɗa, aṇ saan yayaụ, aṇga kọɗim sọọngọn ka kọɗim sọọngọn, pọn ji ọkọm mini ween waamọnjaana nam mini Paiɗai, tib kọɗịm mọ na ɓa yaan wụdọm banjẹ inọ waiji, ngi tan ɗikdigi, ngi Paiɗa nam anaṇgimu ki ọtun tọọm lo'ino nam mọ na pọnụ n'waa yadọn wụtẹn, n'Parụn waamọnjaana nam mọ na saa, ga la lịino ọ na mọ na yaaz sẹẹrsẹ na wọrọp kọlọti, ng̣a waanam Pọn na Payinɗa wụdọm mọnạ yaazi ngi yaaz wụdị liizin Paknọ da yilli ṇga na yaan sẹlọ kọɗim mọ na wan kọrgị mona yaan selo ng̣a Pẹẹm anangimu Pẹẹm wokno, waamọnjaana mọ na Pari jẹ kan ɗaṇgụn weej waam mọ na Paiɗai Pọn ṇi weez wok- wok anaṇgimu kụlị ṇam Pẹndaṇ wọkụn na. kụrgụtẹi n'yaa selo ti tọm mẹndam aṇki waa onak pịdẹị yi ti na, nsel nam pẹẹm wokno la'liinum mọnganda ka anambẹẹn yaụ ana lọp pọk, nam mọ na, nẹ ka piimọ min war kọrọk min war kọrọk min yadọn wụtẹn, min ween waamọnjaana nam mini Paiɗai, ga anambẹẹna anaṇgimu gan won Pakni kan ọtamụn ami, sọrụm mịlụmjẹ, sọrụm mịlịmjẹ noṇ-noṇ kẹrụk keni, ti sum nam kamin yaa wụdọ ka min ween, waam min Pọ Paidai, kụl sam koṇ min yaa wuji ga am wiḍi, min ga Pẹẹm yam Pẹẹm otam am kitoṇ am kitoṇ nẹm. n'Pẹẹm ọtam am ka min yaan Sọo, ka min ween waam min Pọ Paiɗai. ọ anaṇgimu Kụmụn koduk ɗilmu, min ween am kiton, mim yaan wụdọ, mọ nooṇ min ween waamonjaana sẹ nam mini saani min gi nẹẹn Payinɗai, min gi sụgụn anang̣ium tiki waam mbẹẹndam yadamgụ, aṇki mẹndam ga min ịllụ ka min, par waa min Pọ Paiɗai. mọyi- mọi mini illẹ yin ki Pọmụ, yin talpimu ka mini yaaazi ndam mọi ọtamụn koṇ ki. se waa min lọngọn nam tọọmum yam otuko ka ịllẹ ka Par waa mok Pọ paiɗai mọ ga ɓa Par waam mọga Paiɗa, anaṇgimu waa wop kọṇ ti kiigọ ka mọk lii si'ko i waa mọ mum, miyem ananbẹẹn kụdaụgụ wụdọ, ɓadaụgụ kẹmɗaụ ka yai miye sẹ ɓadaụ kwadụn waa mọ miye ɓadau ka waa mọ miye, ɓadaụ sirud waa mọ miye, Pọn amma anaṇium nẹẹg kaa ọndamgu tọọm, nam min illẹ min Par waa min Pọ Paiɗai. nam mini ya ayam ganda Pọn sẹwaam mọn losin Sam- sam mo ̣i wụdọ sam mo i wụdọ sam mọ i waamọnjaana nam mọ na ween nam mọ na paiɗai ọ miyem kụdaụgụ yajj wụdọ anambẹẹna, anambẹẹna taag ɗikɗigi sẹm, mọ soore anawai waa kal waamọnjaan, wu watọn kamana ɗam kam ka yaag wụdọm ka weej waan so? ọkọm mọ ka wa ween waamọnjaana nem. mum ilgo par wa, ti sum nam ka yi paiɗai, anaṇgimu kan wobi kọṇ ki waam ka kwan kwasi ma mu waam mankọm. ka waa kwatụ wop kọṇ nẹ ti kiim, kuma kan sabtẹ waam mankọm kan sabtẹ waa mọ mankọ, Pọn waam ka Selgo tọm anaṇgimu ka ga Pẹẹm yamb otuko mọ ga yaa waitẹịjẹ, anaṇgimu gan lịdụkọn wob kọṇ ti ki, wotukon kong ti ki waa mọ ga yaazi, Pon sẹ waam mon loṇgon nam n'nẹẹdaku ṇga ọkọm mọna Par waa mọnjaana, na Pariṇ da yilli, na parin da yilli. se wam mon neegon nga, na ɗeb inon ti i anangiumu ti sum nang ka pendon wokno, ti sum nam ka mena otun wam mona paiɗayi ka la lịin nam non ɗiizin.